iyo bem de gapton kwaya biya dukka biya ɗitom yau to ɗitom savanyin- savanyin atu paga gwen atu atu sarbatu dumanin igvana akci da papki gamanna sirin sirin ne gimsin-gamamma ne diemsirra gaman ma deng emsirra atu jlamu kurtanna tapi gwera igəku inchoo ɗitok savanyin, kemo jlavara nanu, aa umecho dawan atuka jlamaga kurtana a pata ŋen imsira atu jlamaga kurtan na dapu gwara na daktle ataye cino jlavara, sikvan atu ditok duwom atu sikvan atu jlawaga duwa amma agwera na tapana ata vire isga akunin aiyuake yaye atu da bardi kurtatan akcha chaptu a tinan gaɗe na dajlmau agwen igaɗe, gwen gumo ⱱada yaba a kurtan gaɗe, agwen gumo kwan, gumo sirrin agwan guma varan gəde, agwan guma varan sirin sikvan ajlemi emdotku wujurik sikvan. Gatlenan aciye ɗiton amma agwen atapa a giri- agwara a kuni giri, aah akwai imchimo gəde paga a duwa ɗiton areno izgarira izvar isvar arakina aɗom-amu atagiɗan ame gapazan. a tit gabaga tazen a kuna amnma, atitka tajen nakunun amiyau atu captak zimin atu captak zimin dama captuna daci atu jlawu kunan kuduppa matu da dapi agwera agaku atiye imcimo ezgar ezagirrra dek lallen ke wuce atu paga agwera a duwa itki tazam na dajlami.